بالتأكيد اللغة العربية هي لغة- اللغة <hesitation> الآباء والأجداد, وكذلك اللهجة المحلية, ونادراً ما كان يمكنهم تعلم لغة جدية -جديدة- مثلاً مثل الإنجليزية, فكانت لغتهم السابقة هي اللغة العربية الفصحى.